Ubin mun ki whɛng rhi shapi inu mɛn rhuna amɛɛ nu rha ka mani ka rharha ngɔ nyangi inuha tsu mɔ na amɛha na amɛ tsi nu igwar inua mbɔ wii inuha gbasha ku inuha cɛ zaz wuwani itim rhɔnga kaka dɔrha ba tsu nga na amɛ ka mana na amɛ mɔ mani igwar inuha mbɔ wii inuha ba wii inuu ha za maa mbɔ kishoo mbɔ wii inu ha za maa ngɔ ngɔ terh te itim rhɔk ngɔ terhto akparha ngo nu ba ba tsusu ijeng daka tsusu ijeng daka nu dɔrhu ba mesi ikɔk nga nu zharhe nu jima nga tsu nu tsu abin anaa ba sing abin anaa nɔ ngɔ tsuwe ikpisha ughwe nu wandzen ku ikon tsu tsu tsu tsu ikpia ikpiharhɔ awu ku kperhek ani dakuwe ijjue ngɔ inepu bemu ngɔ. ikpiha rhɔ ngge na anaa inu ha ngo nga nga ku bitiu ngo tsu ikpiha rha whewe ko ngo tsuke nu rhe nu manu tsu abiya ugwhɛ nu wendzen yak ikpisha ikpisha akwai atutarh kada ngaa daku nga ijuɛ ha rhɔ kada ngɔ kada ngɔ yerha ngo ikpia mɔ ni nuho wendzen nu fe, Fe kosha tutarh ha rhɔ tarhe ba kosha tutarha tarh kɔ ngɔ gbishi ikpiha rhɔ cɛ gwhe nu manu tsoki ijeu ha zi maa ba tsɔki ijuɛ kishoo tsua a gaba gaba yanda ngo ku beengɔ ba bee agaba ku yɔyɔ ki ngɔ tsɔk ngɔ ba bee agaba gɔgɔngake ngɔ tsusa agaba gɔgɔngave ha ngo tsu kɛ kishoo zi maa zi gwhɛ ba tsuke zi maa ngɔ cɛ ngɔ nyanga abiya abiya abiya rhɔ tsusuwe abiya tsusuwe arhin ha maa akwai anang ngɔ ku tsu ke rha abiya ngɔ tsu ke tarhe ba zi maa ngɔ cɛ ngɔ wandzen nu karhe ijue tsu ku tubin nu torh awha tsu nu joka jɔk joka jɔki ijuɛ ha ho na arhim ijuɛ ku cɔɔ ni yorh nga nɔ ka dzɛ ngɔ tsu awha nu nu so-so-sooh ijuɛ harho nu sor ijuɛ ngge tɛn ngɔ wendzen nu nyanga atser ba deninusa nu rhaa ngɔ ku sorhɔ inusa ngɔ tɔng nyangi inuha ba den nu tsu atsei nu tsu ngbirhma ba tsu ngbirhma ba tsu ngbirhma nga bangi bibi a nuk isu ngɔ wendzen nu torh amɛ tsu ku jirh nu nyangi ijue ha rhɛ tsu numau wedzen nu rhun ibɔ nggu ugbɛ̃ Ba akwgi itonga ngɔ wedzen tsu nggi itɔmgaha mɔnu ijuɛ nga tsirha tsu awha ba akwai itɔnga ngɔ tsu awha nggu itɔngaha nɔ cɛ nu ijuɛha nu fɔme utsima ba tsu rha nu ku uku ba tsuku rha cɛ nu rha bi nu ijuɛ wedzɛn nu rru bibi rrubib rru bibi ngɔ gu suwa kini ni dzidzeka gu isuwa kini dzidzeka amɛ ha nɔ wedzɛn na abi cɛ shorha ngɔ nua ijuɛ cɛ ki dzɛ ni bi bangi sipi yorh ngge abina nɔ tsirha tsirha tsirha tsirha nu yorh ijuɛ nu iju tɔnga nga ba zi tsu rhaha nga ba zi abai cɛ ngɔ nyango amnintiya <hesitation> wherhi ivang ngɔ awuwa soka inaa ngɔ neke ijuɛ ha ngge ibi ngɔ dorhu zurha ngga ba den ba ba denɔ ngge cɛ tɔ ngɔ tsu guni cɛ awha nu ddorhu gashi ijuɛ ha dzowe anerh gwarmbɔ atai Dzowe anergwar atai cɛ ner ku tai na tar uwe rhu ngɔ ngɔ dɛɛ ngɔ dɛɛ ngo dɛɛ juɛ ngɔ tonga ngɔ dɛɛ ngo wheng sha pi ijuɛ ijuɛ ngɔ zei ko ngamɔti ki tai nga ka tai na yirha ngɔ bawu ibɔ karharha ai ijue ngɔ ha ibɔ dzur ti ijue ngɔ ha zharha acci na atam ki karha atam ngɔ dɛɛyɛ nga ganga bema nga bemi itar we ha mbɔ ka tarh uwe nu ngɔ ngɔ ku shapi ijuɛ ha nggɛ zei mbɔ tai na mana gɔm na tarhwe rhu ngɔ tai na mana gɔm na tarhwe rhu ngɔ ijɛu ha zei ngɔ benuwe <hesitation> itarh wɛ mbɔ ha mbɔ ka tarh tungɔ mbɔ gɔr ngɔ ngɔ wheng ishapu ubingha,